Gn sakafo Australianina; <noise> da mampifangaro gny fototsiny baka am indizeny reo agny; <noise> da gny Britanika zay sy ny Mediteranianina da eo avako ny Aziatika. Reo moa zao mana-ny-mana-gn da fambolea da tena lako, manakarea sy fiopia da isa-karazany. <noise> Da io koa gn tena anisany anagnandreo tombony am fomba fahandro. Mahandro hena i zany da mahandro leguma avao ko. Zay gn tena tiandreo agny. <noise>